Ya ki namoreiki la <hesitation> la masesulai <noise> bineta diallantumai apatu napuraina. Yakidinsiula tena di buna bunaina tu mai apa. Pokona di pokonya <hesitation> di cari talasang apa tumai tenteng kita. Te te te di kampai, te di <hesitation> pakadai kassarai, te di pura purai dikianui <hesitation> ekiden mangiru to, antu ke suai bungi biasaki malai mangiru. Kekiden kekeiden sula maing lao ko ananta, <noise> dena di kambei tu binenta, pokonya ko te na mangeru tena te namaramu. Supaya, ki deng malamu daku daku neng nasadar, densu tu lao di ko ananta daku na dikambeitu bineta. <noise> Iyen eh <hesitation> iya ki, iya ki tugas ta <hesitation> eki tugas sebagai muane, <noise> bijang tumai apa, maliki majama supaya den duita supaya bisa diallian supaya bisa diallian kande supaya supaya <hesitation> supaya bisaki eh <hesitation> supaya bisaki sikalamma. Tena den tena den <hesitation> mudae sesarak, karena keden si sarak <hesitation> sadin sadin tumai te eh <hesitation> keluarga. To matoanta e maka sipakamelosupaya tena den sipasisarak keanui. <noise> Iyaki den <noise> ikiden iye semacam male lako yen diatas membela na de sitam <hesitation> nadesitampe bineta, taeden tulu tulu singe bine pokonya di di dijaga to ntu eh penawana bineta tena din tena <hesitation> di tampei tu dibeneta. <noise>